Nii impa ongi ne'moi honon roki ho raahah nurong ognyori siya ongi ne'moi, moni noi honna meng kutopemorokong date nawa' yewo nawa' ho mekusing or hu'se, mekusing riku roki manni raahmorohenong raahmoro amaku nopuno, roki ongyori piia hahupennong hahungnno newunno. Impa tii owo moni ngunahiro aii manni toku noi rokii ho o'ko nawah tuii tuhetong naahah tii owo sipakaroro hapihi'ku ho moni ngugahiro tiwo tikah tui ho kukutoyii nawa' manni ho weekeni hukahku toku nokii hetong tiko ong moni rakituhunong impa niiko ongii nehnehmoi roki ho ngnong kingha nurong impa mihh niuyong potii nawah yewonang kirisimasikori nawah nouru puhetee yii or yengoworohetong. Impa tiwogoworoku roki manii harimrokong kingumo, ong nommai puuraku nokongong nawa' ho tu'ki tiwoning mi'heniuyong ong meng hopuengmo purakong munamunatokite nii hokoiko roki mani oorungke. Ho tuuki mihheniuyong impa nigi ongite mehenong riku mani roki kingumo nuhenno ho ngong monii nawah mekusing nawah roki ongori kirisimasikite nopupenong monii noi mani honna